ମୈଂ ଭାତ, ଡାଲୀ ଔର ଉଂଡା ଭାଜା ଖାଯତେ ହୂଁ। ଭାତ କୋ କରେବାଗର ବାତ ମେଂ ଚାଲୋଂ କୋ ଭଲ୍ଲା ବାବରେ ଦୋଈବାଈ ପାନେଂ ଦରାଜ ଚିଲ୍ଲୀ ଦୋ ବାସାଈ ଦେଲେ କିମ୍ବାଗେ। ଅଶ୍ର ବାସାଈ ଦେଲେ ସେ ହେଲା ଜାଏ ଜାଏ ତୋ ଛାଡୀ ଦାବା ପାନେଂ ନେ ଗାଲେ କୀ।